<hesitation> Toetra tena gny- agnaty isany sy manam-paharoa anagnanign'éléphant zao de ity fagna- fa- fatatry- fitadidiany ity, agnaty isany sara fitadidia amy zavatry rehetra ny elefanta, zany hoe ndre in- indaiky itany evao anao zany, da ndre anisika hoe dimampolo tao afara aty da mbola tadidiny evao.